Maro ñy fomba ahafahan-teña mañamboatsy gilasy i tsy misy ronono: -ñy fampiasan-teña ñy voan-kazo masaky fanahaky kid'eo na frezy baky nitampatampahy malio soa ;mampiasa teña siramamy voajanahary manahaky tantely io. na daty masaky ;<ptoa>mampiasa teña e ee ee kakaô na e kafé na vanily. ze hitanteña.